Sibrga bir hafta sayyoh sifatida bormoqchi bo'lsam, chemadonimga kerakli kiyimlarim, unchalik ko'p narsa olmagan bo'lardim, kerakli kiyimlarim, yopiq, qalinroq kiyimlarim, oyoq kiyimlar, bosh kiyimlar hamda <hesitation> sovuqdan saqlovchi kremlar, skrablar <hesitation> olgan bo'lardim.